لوكان كنت مرشدا سياحيه في مدينتي المفضله أول حاجه باش نبدا بيها هي الأماكن التاريخيه كيما المعالم القديمه و الموقع الأثري لعندنا باش نحكي ليهم على تاريخ المدينه، منبعد نمشي بيهم للبحر و لا لنهر باش يستمتعو بالمناظر الطبيعيه <hesitation> منبعد نزودهم ببعض الأماكن الترفيهيه و المقاهي المشهوره وين يحبو يرتاحو و يتمتعوا بالمأكولات المحليه و في الأخير نعرفهم على الثقافه و الفنون المحليه.